Ntuchaa tichii este ntucha tichi sa’ayo, sa’ayo jii este este tauyo ya’a ichi te kaxiyo nuu ko’o yuu chu’uyo este tinana, chu’uyo ñii este, este chu’unyo xiiki yo’aun te ka xii, te nu ni kunti’i va’a ya’au te este este tinyoo tichiun sava’ayo siki te kenchayo jiti te este kaxii’yo chii nu koyuu yua, yua te kuu inn ntucha’a tichi.